<noise> I biby <hesitation> tsaray hoe hala io zany da mampiasa ny tranonkalany ho <hesitation> fandriky ho an'ny biby kely izay afaka ataogny sakafo. i io koa da afaka ampiasaigny hiarovany sy hametrahagny gn atodiny.